Amponga reka an, de tamtam kôa reka. Io ndrekany zany an tsy magneno ndrekany Io ra tsy avy amin'ny alalan'ny le daroka atô ananjy, popohina zany izy a zegny vô mamoaka feo kara ra magneno jiaby jiaby regny, fa ra ohatra ka hoe ambelanô oazy akeo zany izy de tsisy dikany.